Tanga, tanga penaa an kuuni tanga penaa an kuunii ti ku-ye-ti munin weshinai shi, tanga maa kan kuyamni ke an kui maa tara we shigko ta dungu ni yallo, ti yallina wee ya shigko longku ye ke tara munni we shi taraa shaani, ku yam ti shigi tanga maa po maga maa ɗaga tipo faala, maa kan kwiyam ti shigni, ke maa koogan ti yoki ta illo shigni ti gee bigo, ta gee bi go longku ye to lega wee keta munni shin sha, tanga ke moo an kui mati ya mere ka shai maa yaara ele go ti shekki niyen ding pena shee ke mo an kuuni tanga ta for kunnoni ti geena ti yaaro pirenne kan ele goi, tanga maa shaa po shaklo, ta piri maa kpalaa koddi ye lega wee ta shaani ye keta koowani kai ta illon maa illeni ti geego to ke mee an kui ken gasshirin weshiina ken munun ɗigi mee ta kopyan teere a peno shinim. Penaa ɓara ƙe ke an kuuni ker munin weshina, game kan dinyi dinyi sheero a peno niyom, dinyi aka tewani ya umm ghee an kuurom, longku wen ke maa yodɗan kira, maa pereju maa shall ta swe ta shinii maa shuyyuna we shuyyuna taara ɓed doi ɓerii maa ɓenna doi in meerun minai, ari ari kaa ye tanga yuwaa maa kan kuyamni keye an kuni in dungo yallo longku go ye maa weya shikko dinyi ti ya kaa tem, dinyi sheeju kuwon kunju kui ti ɓok, maa wee amma ta yoki in shari, maa kala alau ke maa la kasshi nan, maa shuwa ta shinii ta kooju war manni piri ara shukkanii shee niyo yeti min ni weshinam, in munum poshe ni ti shigim <hesitation> aga tanga ta shim tanga penaa an kuuni shen penaa an kuuni an kuuni ti munin we shin ti sha, ti munni wee shin ti she, shiyasa tanga maa tara we shigko dunga teerei yallo, don penaa keta mwini we, dinyi ti ya katem dinyi kan shen ye tanga kante ye ti gasshon weshinam, maa kaama kassha alau ti dinyi ma shuwa in kooju, maƙa maa ti bim ta kooju har piree ta warani tara sha ta fok, maa shuuna maa taju shiru ɗooju ti koɗo pire kan minai ti shooju fokju ke maa ta ɓed ɗoi Ta shuwoju tokju ti worju, ye mere maa tolaa shinii in warin nanni pirii maaga raɓogo ken we, maa waraa piren talii maa peraro ta rabogo memme in pal teere ka sheegu dinyi akan shen kaa digi wee neti po maarani yem aga shen ka tangam, tanga kooga dinyi kar shen tanga penaa an kuuni pena ele an kuuni, in pen mere akan kuuni ta tanga, tanga kaa la niyon ding ne ye ne pomung <noise> neti min dooti tanga, neti min doo ti tangaa tanga maa weeno in illo shigju maa illa shigju nen munun doo ne maa ta koon ti tokgi in illo shigju, ne yene pomun <noise> ta mee ti waraa minin weshina ta swe, to teere penaa teere tanga kan shen penaa an kuuni ta tangaa, tanga mo ti mundi we, tanga penmoo ti munni wem moo ati munini wem